<hesitation> أعتقد إني بختار القراءة لأنها توسع الآفاق يعني وأنا في مكانى أجدر أروح لعوالم جديدة، أسافر أشوف أفكا- أفكار وثقافات مختلفة كمان تساعد على ال نقوي اللغة حجتنا، تحسين المفردات، قواعد اللغة، بالتالي أنا أجدر بعدين أتواصل كويس أو أكتب كويس، <hesitation> كمان أعتبرها بالنسبة لي تخفف التوتر لما يكون مثلا في ضغوطات أو شي.